leddi Morocco ni leddi di ɗon ha nder Africa bo leddi Arab en un, Arab en ni ɓe ɗo yiɗi nyamɗe sosai, ɓe nyama nyamdu sosai ɓe ɗon rema ha leddi mai bo ɓe ɗon nyebbam sosai bo ɓe rane en sosai ɓe ɗo fija be motaji ɓe ɗo fija be pucci, ɓe ɗo fija be gyeloɗi.